अधिक नमी वाले वातावरण में खना पकाइबे की कुल्ल चुनौतिया आती हैं। जैसे सयम की अधिकता ज्यादा नमी के कारण खाना पकाइबे में सामान्य समय ते ज्यादा समय लगन लागत है। कहे मारे नमी की वजह से गर्मी को प्रभाव कम हुई जात है। खाना गीलो या चिपचिपो हुई सकत है। अधिक नमी के कारण। खासकर फ्राई चीजे जो आमतौर पे कुरकुरी होती हैं। वे गीली या चिचिपी हुई जाती हैं। ऐसे खाने को स्वाद बदल जात है। नमी के कारण कुछु सामग्रियां जैसे मसालन या अतान को स्वाद बदल जात है। और खाना कम स्वादिष्ट लगन लागत है। अधिक नमी के कारण आग जल्दी बुझन लागत है। ईके मारे खाना बनाइबे के लाए ज्यादा आग चाहीए होत है। ईके मारे बराबर लकड़ियां को जलान पड़त है। और सही टाइम पे तापमान देन पड़त है। जैसे खाना कम स्वादिष्ट हुई जात है।